Bundaa niw i be a yele la caaboo la. i ka caaboo duw a kono le, i ye a yele. Parisiko niw i maw caaboo duw a kono, a buka yele noo. Fo i ye bundaa, fo i ye caaboo duw a kono i ye a yele. Niw konjoo be a la i ye a yele, niw fenkoo be a la, puwaaxaaroo be a la, i ye a puwaaxaaroo muta, i ye a toromonda, iye a fenke i ye a toromonda, i ye a yele, i ye caaboo laandi abaraka iyoo.